Kama avetki kia pik da avetkipik da ma chamu tatu chama dul pechi ta dre tatu ghamadui pechi diva sik ka chlan ia mudu ma autha a morka ma chetu va ut te uhe mini pet kama ivet kia tik, de cha tul va ut de ngia drem chama arura ma chlan chama athetek mekta ma tha drem thi tek konei chonei, chonei, chonei da thi turu netha ve ma dul save. Atha va dul nga dan da ve semek kama telengnem a vam a vam bik da sik ka chule klan mali chama rura ma thi tek do chok ka ma ithek ma morki de tha tetha atheva dul. Klan chia, kunangga chera ma sa ngthekpet da sedek nacha de cha tet de tha tetha atha vei dul. Da drem tetha va dul, da muchaves de chlan ngia thet da ngia thu gia dul pe vek kama telengem a vacham bik mamar a chule nget, kule nget maululu va mithu chlan <noise> cha mithu dacha thaes klan cha ngthet se mek kama sunaski ma mroki, de ngia drem cha gi dul ngve va sik klan cha chule de ngi ver ma nget, chule de ngi ver ma nget de ngi von nget. Da amarini chama vetki a vek pik ma tha muchi da sik klan cha ut tet da uttu a utha ma dul pakam vetki a vek pik. Daka sik amali chule ut klan pe va vet da muchaves da abes a marpas ngia drena ia ut tu nget pe va vet da bes a marpas da ka chule nget pe vek kama telengnem glan a vikpe kama vetki chlan a vik, da mamar cha chule ngot da chule nget da amar nget da abes mamar cha thi names sana na ngnet. Mamar a chule nget klan da thik da uthi tlu va nget. Uthet ama dul de ut tet da uthi tur nget save ura chlan na uthi tek nama git ma uthom uthu nget diava nghton save se mek kama telengnem a vem bik. Diva chule nget pe diva ngthi tul va ut. Mithu chlan cha save chton cha arem ut de ut tet diva uthi per manget ura chlan cha nguthes ngtet sa mek kama sunaski ma morki chlan imono ura chonie, autha dul de ng ve va kama telengnem a vem bik da sik ka kule nget. Klan be va vet de ngo tamen cha sik abes mamar chia chule chule mget mamar muchaves de chlan cha rura thi ma seva them nget, ura angtha lechar. Daka chlan cho chule nget chlan a vikai, ngil lu chama rura nachonea nachoena de cha drem tha tet diva thi trut nava ma dul save sevek kama telengnem a vem bik diva. tima ta tu nget diva chule nget diva kulenget mamar daka si ka bes mamar cha thi namunget diva chule nget klan. Kama vetki cha ma marki ve sik klancha ut tu autha ma dul koi chasek kama vetki ma segek. Pi mek kamg gununmet ma mor da vet ma menicha ma, tha tu chama guchang a veng bik save. Da mamer cha chlan cha ngia thet de ngia thu nget tathe kene ngia thu nget tathe kene ngia thu nget tathe ngia thu nget avi, mecha ma vetki avek ura avi de chule neget de chok mamar a chule nget maulu mamar a chule nge de ngid drem cha gi dul nave. Klan cha ngia drem cha gi dul muchaves se ngethet se nge ver ma nget. Daka chalan ia bes decha dul pe va vet se nge thet senge ver nge ver duli glek, glek va se. Klan cha ngi bondem bama git ura choki cherang ma chlan cha ngia tu nget nani ngmga va sik michu va chlan a cha thet semik kama save sevet chama shesanar acha the tek sema sunaski a morki se ka, mithu ngemga chlan a cha thet sema sunaski a morki sa chlan ia chesanar a the tek, se a va dul se ngthon seive sevet kama a vetki apik ma se chama a vetki abik ma mali nge thek machi. de ngia thek ma tha thek machi avik va se nani ma ut utmo. I ut utmo ma ut na the meni vetki apik de chama, ma autha ma avet a veng a bikva sik uthi drut na autha dul save.